سمجھو، کلتی سے میرا کونوں دوستا ہاں، میرے گھر پہ آ کے پلیٹا توڑ لیا، تو میں کیا بولوں گی۔ میں بولوں گی، آدم کائیں کرے گا۔ پہلے تو میرے دوستاں بہت ہاؤلے، ان کے ہاتھ میں کانچا کی پلیٹا نہیں دینا، پھر بھی سمجھو، میں تو دینے والی نہیں۔ یہ بھی سمجھو، انہیں لے لیا یا میں نے کبھی دے دیا کلتی سے، تو ٹوٹ گیا، تو ٹوٹ گیا۔ ہولے پنا کر لیا، ٹوٹ گیا، ابھی کیا کرنے گا؟ سمیٹ لیتوں اور اُڑا لیتوں، ابھی کیا کر سکتے ہیں۔ گھر میں چار گالیاں سننے پڑتے ہیں، اس کی جگہ میں چار گالیاں ماروں گی الگ سے۔ لیکن وہ تھا سیریوس لی لینے کا نہیں رہتا، لائٹ لینے کا رہتا۔ اتنا دل کو نہیں لگانے کے، پلیٹا ٹوٹنے کا، ٹوٹ لے گا۔ بلکہ چھوڑ دینے کا، اتّا لے کو نہیں بیٹھنے کا، دوستان کے بیچ میں جھگڑے لگا لینے کا نہیں رہتا، چھوڑ دی، چھوڑنے کا۔